E leydi Mexico e woodi ndunngu e ndiyam toɓol e nder lebbi Maaris e Noogas e hiite ladde e nder Disemmba.